פרוכט איז זייער א גוטע זאך נאכדערצו זיסע פרוכט און געווענליך וועלן עס קינדער ליב האבן אויב מ'מאכט עס אינטערסאנט, און פרייליך פאר זיי. און מ'קען עס צושנייידן און שטיקלעך און עס ארויפלייגן אויף א אויף א ציין שטעכער און דאס א גוטע עצה מ'זאגט אז דאס איז א לאלי, און זיי האבן עס זייער ליב אזוי. אדער קען מען עס צומאלן און סמודיס, און און עס איינפאקן אזוי אין א פלעסטיק בעג און זיי זאלן עס טראגן אזוי אין סקול, און דאס איז אויך זייער גוט.